والله عدد النوافذ كثير كثير كثير شي مية مية وخمسين نافذة أنه ليش بدي عد النوافذ تبع المكتب تبعي كثيرة كثيرة عنا جدار كامل لحاله فيه شي عشر خمستاشر نافذة الشبابيك كثير هنيك مو بالساهل نعدها الصراحة يعني.